<noise> Mahatakadavitsy moa igny. Fa gn tena fampiasa azy; da igny fijerea, fagnetea gny kita laha fa aly gny andro. Laha ta hagnety anao izao, manao akory ny endriky ny kitana raiky iroy? da igny agnetea azy. Laha ta hanisanisa kita avao koa da <noise> igny koa gny agnisa azy.